نعم أقدر أسبح وأركب دراجة، بالنسبة للسباحة تعلمت لما كنت حوالي سبع سنوات، واستغرق حوالي شهرين عشان أتعلم بشكل جيد، أما ركوب الدراجة تعلمته لما كان عندي ست سنوات، وكانت سريعة وسهلة وبعد كام يوم من المحاولة صرت أمشي بدون مساعدة، وكل واحدة من هالأشياء كانت تجربة ممتعة كثيرا.